Ohatsy amin'izay <noise> gny fagnasivagna vato <noise> sarobidy. Laha mandeha hanao izay da asia tany, ranotany baka ambany tany agny iny; da apetraky atety eo amin' gn siva eo gn ranotany. Vita izay da asia rano; <noise> da olo roa amin'izay gny maniva azy da miala tao aby heky ranotany igny, <noise> miala amin' gny trobatrobaky. <noise> Vita igny da mijano eo izay gny vato tsy tafaboaky; <noise> da gny vato tsy favaboaky eo amin'izay koa mbô sivagny. <noise> Alay teo aby igny da indesy amin' gny siva mahalaky gny vato madinidiky koa da <noise> mitovy amin'izay avao megnagny megnagny. <noise>